Së ti mange bin, të staghe bin, së te mange mail, të staghe mal, së mange mach d'carn e furmac sicürament a të ven ën fegato gros cume 'na ca, se mange ënvecce ën po d'verdüra, ën po d'carn, ën po d'pes, ën po d'früita, 'na stisa d'vin e specialment tanta acua, pi vene vei, pi devi beivi, i staghe mei